Na cha'na yuba, cha'na sini, cha'na tsena, cha'na color de rosa, cha'na <hesitation> gi gi como nche dioju se thigin o ene nchesujina o ene the'nge ngaxina na pero nague kulu cha'na.